Nädälih ma käü restoraanih söömäh, no üts-kats kõrda hariligult, mõnikõrd kolm kõrda. Ja lemmikrestoraaniq mul ommaq sääntseq, koh saa kasvosüüki. Näütüses egäsugudsõq Aasia umaq miildüseq väega.